Jar Malaysian kun sagale ishin dib ete nyaat midani, workia, tambia, midan qurtummiati, qurtumia, qurtummi manyati, tagalanati, viazi tamua, fonin wot dabeni, supua chaia, kahawa, wont midan maregeati, midan shushuati, shushum nafa, viazi tamua. won tan dudu wot jebifte nyaati. sagale ishin akan nyaat sagale akanati dib ete jarii wonian kun.